<noise> An karazagna fitaovagna elektrônika frizidera, tele, micro-onde, fatagna mandeha courant <hesitation> stablizatera, lektera, mixera, bafle, ôrdinatera, telephone, megaphone, GPS.